To shakami na woi ka mo wombo tuma na jindai na indo. Nani na jinda toro, nani na jinda ko lushu. Shi ko lushu me na jindai kiɗe- kiɗe wom ya na jinda ko lushu me shaka mi nana rano she ɗwarana, kamono shi duwon ɗirimpri ko lushu me shi ɗirimai jik la non gawakrak ba ɗire la nong gwakrak wun lumai da ba wu ye kumat wun ɗingino ko lushui kalla, ba wu ye kumat wu ɗingino ko lushui kalla womya na na jinda ko lushu kiɗen kiɗe. Kiduwo ɗuko min ya na duwoni tumai dumbo duwa na kishika wom wun ɗingino. Bo wun ye kumat wun ɗingino ko lushu. Bo wun ye kamat wun ɗiyino ko lushu. Wonnya na lingdana gin ko lushu. Banje na jinda ko lushu sosai, wo na gin wombotuma mi tana ko lushu. Ana kishimi ana woi worom yikiu to na ling deno ko wun ɗingino woi gin woromwu miya mono. Kamono to na na yilana gin ko lushu wom ya kenan. Ki duwa dai wom dingi wun dingino woi gin woromwu. To ɓanje na ɓarenoma, ɓanje na jinda wombotuma gin worom woi kolushu amma ɗim wona yimai gin worom wu kiduwa wom na lindana yiki wom ya na ling dana wo na jindai gin worom kiduwa wun duwowu dingino woi gin woromwu, wun dingino ko lushu kare shi. To ɓanje na majeno worom an yino wutau yino amma dim wona jindaiyu, ba ne ɗinge worom, worom ɗat, ba ɗinge ko lushu, ko lushu ɗat womya, na lindino tun na kishka, womya yayi.